<hesitation> Nie ni mkulima na mugunda usio ngoragwa ninaguo ni kugairwa na gairwe ni aciari akwa ngigairwa kaploti wa mundu gake gake gakwa ngiona nigatu kaa kulima indo nyingi kuo n ani ivesaga vaita na indo icio nini maga kahowa ngalima majani, ninemaga njuma mbembe wavo na nginya ndigo ningoragwa nina ga kitchen garden area ya nyomba riu kamugunda kau gakwa ngiambia kira nambililie nakio ninaambililie kwara ndigo thiini wa mugunda usio na ndigo nimenyagirira thini mugunda ucio tondo nenja irima ngikira thumu ndigo gitina kimwe ni kiumaga mbia nyingi ta ithano uguo kana ithathatu na nendia ndigu icio niimonagira vata wacio icio ngasave ta vidi io ninathomithagia ciana ninemaga mbembe na mboco na mbembe na mboco ta guku gwetu embu turimaga vai mwakwa tukoragwa na imela ciiri. Na imera icio ciiri rimwe kimera ni giukaga gie kega na rimwe gita kiega giauka gi kiega tukavanda tugatethekera mwina wa ndigu kana kindu kiria kingi mbembe ngivanda mbembe ciakwa vandaga midite ngekira thumu mbura yakinyiriria guka ngaoka ngikagira mbembe ciakwa igiri igiri ngieterera mbura igiuka ngirimira ngivuvira na ngiona maciaro ni mbega ma mbembe ikamatite ciiri ciiri, ngacoka ngaketha weega ngacoka ngekira nguniari cia maratathi na nga preserve wega nginya riria ikaimirua thokori, na thogora uria mwega wa karuta mbia iria mbega ingevota kundethia nav au mbele na ijokerie kiria natumirite ngiambiriria nindimaga nduma kiandari tuklimaga tuvete fiiti itahi kuma runjiri fiiti icia ithano twirirwe na cia thirikari kuguo turimaga iguru ria maji tutigite fiiti ithano. Rimwe ni ndimaga ndoma ciakwa wovo na rimwe ngarima Sukuma na monyenyi ma mithemba na mithema ni ndimaga kuo kiandari kiu na nimonaga vaita wa ndoma nundu nduma rimwe nikukaga tukagurirwa kilo imwe na igana rimwe na fifty mondu akona mbia angetethia nacio iria cia kurutithia thumu ya ndumari icio na kuremethia na mundu ni arona vaita after wira ucio wonte niwona vaita kiandari kiu wacoka ngaoka guku mucii riu nimurimu majani namo mundu ucio ngiamba ngirima ngirutaga miti iria ii karigati mugundari ucio ngona niwathera muno pio nginya ngirutaga miri, ngacoka ngigura mbego, ngigura miti tuguraga imemerithie kuria factory tukithie tukigura miti kuo mundu agioka akivanda atigithanitie fiti ithano uguo kuthii na mbele uguo twavanda nituymenyagirira vuva wa miaka ithatu nio mundu ambagia guketha majani mau makarirwa factory. Mara magacoka makadethia na kiwango kia mbia, kulingana na uria kilo ciakwa ciegana cia majani, nimonaga ngitetheka namo muno muno tondo tariu ni tu vesagwa cia mweli tukavewa cia mini bonus tukavewa cia bonus io nene, na icio mbia igakorwa niradethia muno muno mahitaji makwa ma mucii mara makoragwa ma thiini wa music tundo nginya ciana ngoragwa nacio nicia thomaga na mbia icio ngacoka Ngona kahowa, kahowa ninimite kahowa na nikamenyagirira, ngikira thumu ta uria mbikagira majani thumu na kuria kwingi mbikagira thumu ngorogwa no na ngombe iria indutagira thumu, iris dutagira thumu tundo tikwa nguraga thumu muciiri usio wakwa. ngekera kahowari ngacoka gakanyumila maciaro. nitu kethaga kahowa Ka second na ka first ta riu second ta riu Twi Ka second na kauma mbia monaga tugitetheka na mbia icio. Muno muno muno tondo ta riu ciana icio ciakwa ninasio ithomete na biashama cia vau gwakwa jaa, ngoragwa ngirima wav au vakwa nikuo kudethagia. Ngiuga tariu taaa <hesitation> tiga ni kwiiga na wiramugundari ndingevota. Kuthomithia na ciana ciathe nginya anniversary mathoma nginya magia na mawira mao manene nimo matumite wira usio wakwa utumite nginya ngie nyomba, naturaga kanyomba kavana wa uguo ninagire nyomba ya ithiga na nginya Matangi maguku taka na nginya maundu makwa magwituika nimaalama muno riu ningeuga ngitethia nginya aria mena kamugundo kanini ningemera atiri nginya kaugunda kau ka nini akavuta gukavanga wega kamugunda kau nikamutethie wa muthenyaa gakamuvesaga daily bread yaw a vau gwake jaa atagutinda akiumagara nav au jaa vau jaa gwake nivamutethie makiria.

Ngigia nini kwi uria nilatarajiite ati nwangie faida ya undo ucio we mnene ugithira ni ciathe uguo ciathie tondo mithenya othe ti ya thoko na kinya guku kwa majani, majani namo nimaumaga ugakora rimwe nimauma ki sehemu kineene I sehemu icio nitu thiesaga tukathomithwa kuria kwa majani tukathomithua tukerwa I sehemu icio nisiumaga tondo wa murimo wetagwa gorwe. gorwe yanatonya vau, riu vanauma mundu niathiesaga agesimba akiveluvia lingi vaka korwa vai vai va niu. aka vava ivida irasa niketha ucokeririe majani mau lingi, riu majani rimwe mundu niugisaga na challenge ya gukora niukethile wa vila na uko Kivandari withire nimavakulile na nduramenya muvakuri ni uriku koguo muthenya usio wauma noti, riu mwenali ya majani ni twonaga thina nyingi kwa mundu augaga nga akarathima mundo tuguo andathimaga, ngavota kwona indo cia gwetethia nasio riu twakinya mwenali WA kahowa naguo Kahowa nak igisaga igunyo nikindaga dawa musai, musimbolilia na nikiendaga mukethi, riu mukethi nwa nie no vaa tugunyo muvoveri ndingevota kuvorora nwa njalilie mundu wa kuvuvira kahowa kau anavo nwa mbia mbia iria thukumaga tulalia nake ukethela riu kavaida ka nai kanini ka mundu asokaga akaongelila na kengi na kengi gagatuika kindu kigima ukavuta gwika undu ukavuta kuthomithia twana nathomithagia na njira imwe muthemba tucio. Guku naku ngomberi ngombe ni rwaraga ukethira ngombe ni igire muruke niitere niililembia nyingi nyingi taki kuvaisitha riria ikagwatia wither niya Ciara kau nikathie mau ni machallenge mengi ma mithemba kwi ngombe no ni ivesaga kavaita ikava iria na ive thumu ya gwikira majanive na kahowari na ndumari ta icio na mbemberi ta icio. Riu ngiuga vau ve mawira mau ndutaga mugundari niritukerete mathina mengii muno muno ma indori icio cionthe ndutagira wira na nwa thomithie andu tondo ni mwonu maondo maga na mengi ma macoku riu nake Ngai augite wa rega kuvuta wira ndukarie riu ni nginya ndute mawira mau makwa niketha mune kindu kia wa muthenya na gia gutethia ciana ciakwa kuria iri.